Manahaky anakahy zao lafa zaho miasa manenty zaho, misy aho manentinenty raha amy facebook, amy youtube. Tsy de mandany fotoa firy loatsy, ataotsika hoe eo amy tapa-dera eo avao vasa laha farany ela satria zaho koa olo somary repodrepotry zay.